Të nderuar pasagjerë, po kalojmë një stuhi, por gjithçka është nën kontroll. Po mbajmë një rrugë të sigurt edhe po ulim shpejtësinë për me garantu rehati. Së shpejti do të dalim nga turbulencat edhe ju falënderojmë për durimin tuaj.